Ne pamon pina kenta, dei mungkin papakenta terus ni tu musi pi' pi'an. pi' pi' an ti kapa weas san. yo dambung sa nyaku sa wiam bale yeei ken gena biasaanku ma dua hari kapa da tiga hari dambung pinakeku apalagi ku mengesa ngesa mo kan ni tu ransaken wo pi pian. tan nenaan um u dambung toro yuntep kutu umpa- umpa konya tu ma putar putar u gilingan ti'i. tan nenaan un pa siwon koman memang musi pi pian kuman kerea dengen. nuni tu sa tu telaos nika kuliling wia umpa gilingen ti. nitu torona wina lewo mang karea u nanuna minekep pansu pansulo tan satu pa anun kan serona tu wean kuman sabong um u loyang ti'i, wo tu dene denekman angkaten dene won tu kucan pokonya tu simewu mo gaga ni tu <hesitation> mina- mina pi'pi mo tu. jadi sa nyaku teintuma um pa siwongku. nanaan un toro wintep kutu mesin tenenaan u umusi pi' pian kusendiri kare uman dengen